Boñ su setee rekk daf koy jox wér. Waaw, loolu de ham na ko si. Dey setal boñ paska defaa dindi tilim-tilim bi mikoro bi. Su ko defee boo su su su dajut ci boñ bi rekk, boñ bi du gaaw a metti dafaa ko <hesitation> lool kay xam naa ko ci waaw.